Bá aíh chá jain chái, <noise> ba aíh cha jain chai jó íh chái no aig tó, aig muo tó cha chá ñiu jó aih muo tó chá tsá múh. Ih chái no jó aíh ngi kóh faí muo ngi faí éh múo, muoh ngi jain chá ñiu jéh múo tzá éh kuh, chá tsáh máh tó joh nih ngo chaí kóh jóh ih chaí aíh tó léh oh héh-héh muo úh éh muo faí ngi óh kóh faí. Joh bá ain cha gi chái ain cha ga jain ga jain chái gáh jaín gi tzáh óh áh oig faí doh joh taig múo koh ih chaí doh tsi oig fai loi éh kauh muo ih do faí úh éh múo faí joh áh joh tó aig múo ngi éh múo joh múo ngi faí cha chíu kuhn joh do teí li muo faí do tóh joh úh oig faí, joh aí já lan faí joh áh múo joh kó faí joh bá múo neig gi tsái nih muo neih tsá ko chai nih joh léh oh jo báh ain cha ku lain úh éh muo tsáh jóh múo búo joh no íh chái noh joh léh laig-laíg áh úh oig faí joh kúo fái báh ain tsáh báh sein aúm ain zein ain chá loig oh joh cúo báh chá taí chá la aig íh nih joh áh joh tó aíh chái noh áh úh éh muo lá kain ko ñiu la kain fu chá tsá. Joh cúo ain chá taí joh áh joh aíh tsáh chaí áh aim múo tsáh chái tsi áh muo cha áih óho loi zá múo sein ain naum, ain jaum ain óho búo ain cúai jóh chaí noh jó cáu muo íh la aíh jóh já múo íh la aig jó áh oh bá muo toi gi có ain chaí roi íh chái do joh múo laig zí ku lain éh ain láh cha fai íh chái tsá taí chaí ñiu jóh chaí no óh kúo chá taí óh éh oh fu chá jo úh eh muo fu chá jo fain óh báh shía gá lain gi tsáh kóh jo toi koh chái loi eí koi do faí oh. Óh áh joh áh úh oiu tsáh tó joh aih íh óho naum íh zaí chái baí óh ain tsáh aí.